<hesitation> eeh nyilo khubola mbu msibala mno mbulu mndimanyala khuikomba khumenya abundu asi anyala khumenya lakini chichila bandu khukhamenya abuindu asi tawe. No khubera eshie ndamenya kakamega ndamanya vichorochoro vya kakamega anoro khukhala kakamega ano injela yenye ikhanananga nomba inyala khuba mm shingolee imbaranga inyole imm <hesitation> njila nje inyole mkatu khali khulinyanga, shinjila amanyerere. Chinerelee lando karenenzia amu mcountry shinga enjie australia nomba enjie rwanda ndizo khunyangana sichira ee <hesitation> enzile e rwanda iliyasheme iromuingisii shtawe sheneinde connection yosi tawe. Nditso khubayo olungoncho lionye ndikhulia ne rukwawa ndishakhunyakhana ndaba mundu mubii sichila echakhulokhana epicha embi mubandu, lakini kenyakhana nochile abundu oenya khumenya abundu obe nende ee shindu unyala kukhalabana anyole siokhulia. Sio onyala sa kunula ango yenu nomba mtown yiyo ochie mtown indi bila mpango ilaliri eeh khopandei eplan yosiyosi yeyosi khumenyala mmaisha ko ko tawe. No obutinyu sana khumenya abundu khuala lukhunde mpango kwoskosi nomba lukhundukhumundu khumanyile, khakhonya kha injili ndala nomba chibili khula uinjile ila khukhalabana ili onyole omkati kukwo kwa bulinyanga, no butinyu abana befiwe. Kaba ochie abundu khukholao shindu fulani okhachia abundu sichila wenya khuikhala abundu fulani, okhasia avundukhalo chira wanyakhala vundu tawe.